செந்நிறக் கையால் ஜாக்கிரதை என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. நீதி வழங்கப்படும், ஆனால் என்ன விலை. இஸபெல்லா, அனுபவம் வாய்ந்த துப்பறியும் நிபுணர், கூர்மையான மனமும் கூர்மையான புத்திசாலித்தனமும் கொண்டவள். ரகசியமான செய்திகள். அவளுக்குப் புதிதல்ல. ஆனால் இது, அதன் அச்சுறுத்தும் தொனி மற்றும் அமைதியற்ற உருவகங்களுடன் அவளுடைய முதுகெலும்பில் ஒரு நடுக்கத்தை அனுப்பியது. இப்படி ஒரு செய்தியை யார் அனுப்புவார்கள். அதற்கு என்ன அர்த்தம்? ஏன் அவள். செந்நிறக் கை. அந்தப் பெயர் அவள் மனதில் எதிரொலித்தது, ஒரு நிழல் உருவத்தின் பிம்பங்கள், சட்டத்திற்கு வெளியே நீதியைத் தேடும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி. கொண்டவள். ஆனால் இந்த விழிப்புணர்வு யார், அவர்கள் என்ன வகையான நீதியை எதிர்பார்த்தார்கள்.